Tsy ten̈a voaisako tsara e fa amin'ny ankapobeany eo ho eo amin'ny indroe eo zen̈y izaho ten̈a mizàha. Maraindrain̈y na matsan̈a ndraiky hariva. Avy iô mahalany eo ho eo amin'ny lera araiky eo zen̈y izaho isaka mizàha.